बिल्लियों में सामान्य बीमारी होते, जैसे कि बिल्लियों ने उल्टी आ जाएते। और जी तुम्हारो बिल्लीये दस्त है जाते और उनकी खाल पे इन्फेक्शन है जानतेओ।